افضل ان تكون لدي القدرة على التحكم في الماء، لان الماء شيء اساسي للحياة، ويمكن استخدامه في كثير من الامور مثل الزراعة وتنظيف البيئة، واخماد النار او الحرائق يعني، والقدرة على جلب المطر في اوقات الجفاف، ومساعدة هالمجتمعات بشكل عام، بينما النار له قوته لكن الماء لها تأثير ايجابي على الحياة.